Prifirissi ascutari la musica di l’anni uttanta chiuttostu ca chidda cuntempuranea pirchì la musica di l’anni uttanta havi miludii ca mi trasmettunu energia. Mi riporta a n’attimusfera vera e carrica di emozioni. Li paroli parranu di sintimenti semplici ma prufunni.